أفظل -أطعم- الأطعمة المالحة أحب الأكلات مثل: الكبسة ،مشاوي، إنها تعطي نكهة مميزة ،وتكون مشبعة بس أحيانًا استمتع بحلاوة خفيفة بعد الأكل ،لكن الملح هو المفظل عندي.